Mi yeeytanto mo, mi laaraay kalendaaji makko, to woye mi anndi innde pemmbol ngol sey mi wiya mo ka, to bo sampulle ɗon sey mi sappomo, mi wiyara iri ngol mo waɗanta.